Zahay koa dia tena tia milalao baolina kitra an, dia ankoatr'izay, eo ihany koa ny ringoby an <hesitation> sy ny voley. Izay izao no <hesitation> telo fanatanjahan-tena telo faran'ny tianay indrindra. Dia ny ankoatr'izay <hesitation> ny tsipy kanety be.